जु जैविक सब्जियाँ छिन अगर उ महंगी भी छिन उ भी ठीक ची किले की भई वेमा म्हणत भी ज़्यदा ची अर जु हम छिन उ आपा हाथान खोद खोदते अछि तरह देख भाल कोरी ते बडोड़ किलेकी वेमा हुमूते हर विटामिन मिलैंड अर जु हुमा उ महंगी भी ची ता हमू वे महंगी ल्योनड मा भी हमुते सोचंड नि चैन्ड हामु बिना सोची वे कीमत दी ड्योड चैन वे हिसाब से।